أفضل نصيحه لقيتها في حياتي على الإطلاق كانت أعمل حاجه تحبها باش متحسش روحك تخدم، طبقتها كي خترت نخدم في مجال نحبو و يحفزني زادا نطور من روحي كل يوم و ديما كنلقى تحديات ولا صعوبات تواجهني في حياتي نفكر روحي بالنصيحه هاذيا هاكا باش نتحفز و نزيد ثقتي بنفسي و نواصل المشوار و نقدم الأفضل ليا.